Kulee kwakuno kweli bhubhono kule kucheo omayaa iyaga ladukuchele kukibhakeni, kule niile, udarwako nailima yendoa nibhebhe, lakini kole hilagiwee, kwa mudatha alafu, ipata adawa nikuwa nailimoengela dhukule nimlinga, nikanywa mlinga akwa mwingi, nikaa wekilaloinyimka nkahema kwa muda kwanza ni lambo hali yakuwa fundi waendelea.